إذا ما نجمش نفتح الهاتف، أول حاجة نجرب نضغط على زر التشغيل مع زر الصوت لمدة 10 ثواني لحتى يعيد تشغيل الجهاز. إذا ما زال ما يفتحش، نتأكد من شحن البطارية أو نجرب شاحن مختلف. إذا المشكلة ما زالت، نحتاج نذهب لمركز صيانة للتحقق من الجهاز.